Pus kauk lanu'u ke ndeu mas kauk tutut talun pus lanu'u ke ne punje ba l'in kua laden ljua chu badiung ya mas bandaik se ningjuiñ pus ya lembu lanu kua ya mandai kujupu kua latu, latu y punje laei laei punje kauk lanu'u katat jui lu'uei jui kuajai baka'ang pu chi chinjiñ lubaul y kupu lu'uei lutu y kauk bupaik kupu maiñ tu'uei tutu napu talung y ya kuan punje lu'uei k'ua ya kute re ya liñut ya njuts ya kon napu ya <noise> ya laei ya kua lamang kuju pu kari rixiñ ya laei ya bania'at liki'il liki'il kiñu mi'ia rapu ya mi'ia lu'uei ya rapu ya lu'uei kua lulejep pu rixiñ kujupu ya kua <noise> laseil ya laka'at pumbep <noise> ya mi'ia <noise> rapu <noise> y rapu kari mbep mi'ia kara kani napu lumei kua ba nda nda kani manakal rapu kari rixiñ mi'ia skaraja manakal rapu kari mbep y rapu bukua kaung ni pep tanam ni pu kanaung mi'ia rapu mat maei malajei mi'ia rapu skadaja mae y si tumem naru pus napu kua ladeung naru y si mut rapu mi'ia kua lamaje lama kame'eut kujuai mi'ia rapu kujupu ya lu'uei ua laseil lameung napu talung y ya latsjau re kich'ijiñ ya.